Për pulidé le spec ti faze li stes cume cuandi ti pulide i veder, ti pase, ti sprüse zura ün detergente, pöi ti pase zura lë stras, parei a pas da bin ël detersìu dapertüt e pöi ti deve cambié lë stras, 'na pase ün aut parei l'aute stras a süa lon che l'as bagnà prima